guyya akha jumaa pili khun yaani guyya khun guyaa inamaa dhekee waq isaa khadhethu (kristo)dhib yed guyya akasisun waq kadhetha inamaan kanisath wot jebiyee worri dhathe ghamadhee waq isaa kadhetha dhub guyya kunen gar ishia Dini kirstoa suun Lilah guyya jabba ishin woo diram yaan mpkaa guyya ama saffo kassabani